<noise> Gny tournevis moa misy karazany maro raha io. <noise> Misy pisaky, <noise> misy koa sasany rey zay efatsy ty zorony, fa ny fampiasa anazy avao na i pisaky, na i efatsy ty zorony, alà i ajobo anaty vis iny ao, là aodikodiky amizay la mivoha ny vis iny. Misy koa i ahodikodiky, la mihidy ny vis iny. Zay gny fomba fiasany.